أفضل أن يكون ضعف عمرى لأن العمر الإضافى يعطينى فرصة أحجج أحلامى وأعيش مع أهلى وأحبائى وتعلم أشياء جديدة واترك اثرى الاكبر فى حياتى وحياة غيرى المال مهم بس أذا عندك الوقت الكافى تجدر تشتغل وتكسبه اما العمر أذا خلص ما يتعوض ابدا